La coltura de Bangladesh... Bangladesh, a, que m'estava enreandu con Sri Lanka. Pos Bangladesh es lo qu'era Bengala, que mos sona delos tigris de Bengala. El país Bangladesh es la parti mossulmana de Bengala. La parti induista de Bengala es ogañu un estau dela India. Pos ya ves, territorius partíus pola religión. La gastronomía pos es mu comu mo-la figuramus: arros, pesca i guisus con especis. I tamién pahi que la letratura bengalín es anombrá.